A paròlla onestæ a peu aveighe tanti scignificati. Mi dieiva che o ciù importante o l'é quello de dî a veitæ, de ëse franchi, e dapeu de çercâ de no fâ do mâ a-i atri. De comportâse à unna çerta mainea che se çerca o ben pe un mæximo ma sensa fâ do mâ a-i atri.